סובמארין ארבעט אזוי. ס'איז דא א טאנק מיט וואסער, און ס'-אויב ווען ס'איז דארף זיך אראפרוקן פילט עס אן די וואסער אזוי זאל עס אראפגיין, און ס'מאכט עס מער צאמגעשטופט אזוי זאל עס אראפגיין. און ווען ס'וויל ארויפקומען שיקט עס ארויף די- די ליפט און די וואסער צו מאכן ווייניגער צאמגעשטופט, און דאס לאזט עס צוריק ארויף זיך ארויפרוקן. <hesitation> עס אריינצו- ארומצופארן אינטערן וואסער, איז דא אזעלכע פלעפס, וואס דאס איז אויסגערעכנט אויף א געוויסע וועג וויאזוי עס זאל זיך ארומרוקן.